Pos pa piíl una visa pa un país concretu, el primel passu es enteral-ti delas condicionis propias del país que te cumpri de vesital, o ena su página web o ena embaxá. Lo normal es que te pían decumentus comu un passaporti válidu, una solicitú, retrataúras rezientis, i alas vezis, en angunus casus, que se vea que tienis perras o sitiu pa dormil. Endispués, compretas la solicitú i entriegas tolos decumentus ena embaxá, consulau o por mé duna pratahorma online, i, craru, pagandu amás los pagus que correspondan. Aluegu ya tiés d'asperal la contestación pa sabel si te aprevan la visa i vel si pueis viajal.